Kora wina wiru na wiru ucio, won ani ngirima randu, icirie atiriri, anawe ndwore icembe anawe uto. Uthii urime ta nyata nyaga. Ucio niguo wiru uria mwega no ti ati niwethiria nimite ndigo yakwa, ugatua, vindi iyo ko waiya. Nduagia wiru uria wagirire. Wagirire ni guikara na and una makiria yam au, ndungiika maundu mau moothe, utai mwitikiu Ngai. Na akorwa utathiicaga kanithya kuma umuthi ng’ania ndwambiririe wana ungicaria wanakorwani Wanakorwani kana ni ya mundu umwe kana ni ya ariku. <noise> Thii uthii uroerwa na utarwe no ukorwe win a mataro. Na ak na guki mwikari wenga, nwandinyagia umagare uthii wigue uria andu aria engi marauga. Ti gutirindaga ara, wikorite ara, koguo mbere thii kanitha. Wauma kanitha wana wenda gucoka gwaku coka. Indio niwathii waria, cia. cia kiroho. <noise> Na maundu mau ungikorwa ugiika, no utwa, uttwe ni ciana ciaku, na gitio kiumaga kwi muciari. Akorwani mwirii, mumenye wana ciana cikwa ni akarwa ma aii, umenye ni ukwia, na kurutana na wii uriku Na mbere mbere nwanginya utie uria mukuru kugukira. Na wamutia Indiyi utoro waku ni ukorwa urungarite ni ndisi ta ndui. Ti ati gutuike nita muciari, nina mwana wana riria makurire nwa irumi kana ni mabara, kana ninona ucio ni ngina anakorwa tuturaga turuite ndigirire nwa ni wanakorwa guti mathaga maili me ramwe nwanginya makomonagia. Ndiagirire, nduagirire gukorwa ati nwa urume nyukwe mwana ai ara. Wamuruma niki Indi io gitio kiauma ku Ni wa tiika we We ng’ina wa ciana, ndwagirire unjokerie miario miciku weria ciana ci ava. Vindi iyo ni twa tiana Koguo, uguo gwakwa gwikarie, niguo ngutara aria engi navaria nja. Makorwe ninini jirani, makorwe ni uria tuturanire kaa makorwe nia, no, nwanginya nimere uturo, uturo uturagwa atia. Na watura wi mutiiko, nginya nginya, tene. Mundu agatura wi mutiiko niundu, mamamama ndungiona uria gwako wimuremwe nikuo na uthii gutarana randu. Kana, kuvoria mwaki kwene. WeriweriaKwaku nakuo kuraria. Mbere amba urorie gwaku kana wirute kiria ungikorwa nakio ritho. Ucoke uthii ukanute aria engi. No, tigutuike we, Kwaku nikuo gucuko, uthiite gutarana. Gitingi taranikia. Koguo nginyagia ciana, nginya andu agima nginya athuri nginya aca nginya ongia makonaga ng’ania i. <noise> kwake ni kwega kaa ti gusoku, na andu, <hesitation> utoro wa mundu uthomagwa ni aria matigwa niundu ndungivota kwithomer uturo waku. Mbele nwanginua wi thondekere uturo waku, ugika thii kuthondeka kwi aria engi, so, koguo niwagirire, ana wikarite. Aria mwinao, aria muturanire, nginya iturari nginya ko kana kundu kuothe, ukorwe ana uthiite, ana ugakeithia mundu kana uvitukire kundu ti wikua, tondu ndiaqirire navitukira ta ava ene mucii uu matigue mauragie angwe ng’ania ii avitukira ta ava atya nik niko kwi kivangakirai nja kwi ki mambiririe kwiruria kuringana na uria <noise> mambisi. Ni mwii kana ni mosoku, koguo andu, kana nie tanie nimbagirirwe nitherie kwaka, ngikathiikutheria nakuria kwingi nja.